كعجبني بزاف اللعب مع صحابي، خصوصاً الكورة والڤولي. هادو واحد الألعاب جماعية، كعزو روح التعاون ، وكخليكوك تحس بروح الفريق، وكيقوي الصداقة لبيناتنا،